أنا بصراحة أفضل يكون عندي ضعف أمري. الفلوس ممكن تجي وتروح. لكن لو عندي ضعف أمري أقدر أعيش أكثر، أتعلم أكثر، أكتسب خبرات وأصلح أخطائي، وأرجع أعيش اللحظة من جديد. الفلوس تقدر تجمعها في أي وقت. لكن العمر، العمر ما يتعوض.